Як шом муҳофизатчӣ як шахсиятеро дар сояи торик кашф кард, ки худро пинҳон мекард. Вай бо эҳтиёт наздик шуд ва кӯшиш кард, сабаби ҳузури онро фаҳмад. Ин рӯйдод оғоз шуд барои ошкор кардани сирри номуаян ва ошкор сохтани ҳақиқати пинҳоншуда.